Pues ningüy ajlüc xicuül cants anoc cants cuchijch nguiel ajlüc ipeat tuan ningtiül jiambaj ningüy ajlüc per máses te axomaran owil ninguiün tiül peat cantsquiej cuchijch per xon nawet y xewayey es te nipilan andiüm tuan ajlüc natiüc cants parnajngwow ajlüc este miriow mich ajlüc muül acayacüw tiül nitiül ajguiey üch xonajnej awec nitiül majguiiüb cantsquiej ningüy ajlüc xiwayey.